Tembiu barbakoa jei supe oyeapo vaera oñemaekavi yaetako mbae nunga jaƚva reta ingrediente jei supava retako oyeitƚta öi pƚpeva jare anitaviko oajaeteye tata omoendƚ supe reta jare oñemaetako je jare kiraitako mbovƚ minutoko opuputa oyƚta aguƚyeara oaja ipise katuva